لا، أنا ما أحب السباحة أنا، ولا أروح، ولا رحت البحر، ما أسبح أنا في الأماكن ال-اللي تغوص في البحر، أظلع على الشاطئ كذا. ما أحب السباحة، وربي ما أحب السباحةأنا-أنا بس نجلس على الشط، نستمتع بمنظر الشط، <hesitation> نبل روحنا بالمي، وبس. لكن ما-ما أدخل أنا في الأماكن الغريقة، ولا أحب السباحة، ولا يعرفوا يطفوا.